Yu man sdzaꞌlda ldoꞌná, x̱iꞌk nak mzin nak tib man ni nup sdzaꞌlda ldoꞌná lo nguts xna lëd mzin gana yu or nguts xkëꞌ mzin c̲h̲edz gana mzin dele bata xded, mas lën kwsin xded mzin diꞌltsa ba komid diꞌltsa tsutsëwda zolila lëꞌ mzin guꞌnnbeꞌd gunu ota diꞌltsa ba zu x̱ob lëꞌ mzin guslo gow gunu ota guslo ichas sak diꞌt yu gunu. Gana diꞌltsa ba yu lac̲h̲ diꞌt szëꞌb mzin x̱id knu zolila lëꞌ mzin guslo gow gunu guslo ichas gunu ota ix̱ixkwaꞌ xipchaꞌs x̱id knu guslo izuꞌw gunu noꞌnda lad lad guꞌnn gunu, loxna gunu man knu sdzaꞌlda ldoꞌná gana ña biꞌch lëꞌkga ni nup sdzaꞌlda ldoꞌná lo lëꞌkga c̲h̲uꞌnnbeꞌd man knu bekwaꞌn gana gitslëd man knu bal xkë lëd x̱abma dele ba x̱oꞌb ga nëd gunu tsëp, nika dele idëꞌwu dziꞌts kë gits knu lëd lac̲h̲ guꞌn nak chenma.